Jeta reta, jeta ko kua <hesitation> cuerda reta oime nguitara pegua <hesitation> oime violin pegua, oime arpa pegua, ukalala jei supe va pegua jare jeta ko kua reta oime <hesitation> oipota rupi jare ipuere vaera kuareta ipora ipu yambopu yave